ليس من المهم متابعة الأخبار دائما لأن دائما ما تكون الأخبار مزيفة و تتبع لأجندات معينة فالطبيعة القوية و من يفرض الأخبار التي يمكن أن تدور في العالم و بالتالي ليس من الضرورة متابعة الأخبار لما يمتلكه من عيوب و لكن تبقى هناك أخبار مثل الأحوال الجوية و ربما الرياضة و كذلك أمور لا يوجد فيها شك أن يتابعها الانسان و يطلع على ما يحدث في العالم من امور واقعية و ليست أموريعني يمكن أن توضع من طرف أشخاص أو من طرف منظمات أو ربما تكتلات معينة.